To mi yahi party, ko pelle shakatawa, mi yi goɗɗo mi yiɗi mi bolda be maako, mi yahan ha pelle maako to debbo un ko gorko on say mi hofna mo, to mi hofni mo to o noti say mi biya noy bana mi hefti ma?, mi anndi o ƴamay am hatoy un?, say mi biya ha 'makaranta' feere, to obi na hanko, say mi biya okay, ammaa o ɗon nannddi be goɗɗo say diga nonnon min fuɗɗay yawtugo, min fuɗɗay yawtugo har mi annda mo.